في ظاهرة احد الايام بدأت لعبة طفل ما بالتحدثكان الطفل يلعب مع دميته فجأة سمع صوته يقول مرحبا انا هنا معك استغرب الطفل وبدأ يدور حوله لكن لما ما شاف احد قالت اللعبة لا تخاف انا دميتك بس اليوم عندي سحر خاص اقدر أتكلم معاك الطفل كان متحمس وبدأ يسألها عن اشياء كثيرة جدًا.